'O ka mea maopopo wau ka mo'olelo e pili ana kili, 'a'ole mamake lakou i ka nui ho'omiko ai a 'a'ole lakou ai kekahi o na manawa, a nui ko lakou ho'olauna 'ana me na kanaka like'ole pihoihoi lakou e hana i kela, aka 'a'ole wau maopopo ka 'oia'i'o e pili ana kili.